Për një pastrim efikas, Nisë të fshirë skajet e dhomës me aksesorin për të çarat, dhopu kalo ndë qendër me lëvizje të ngadalta e të drejta. Lëviz mobiliet e lehta ndëse është e mundur e sigurohu të fshish edhé poshtë tyre. Për të mbajtur dyshemendë të pastër për më gjatë, zbraz rregullisht koshin e pluhurit.